أفظل ان انا يكون لدي القدرة في التحكم في الماء، لأن الماء ممكن تفيد الناس إذا حصلت حرايق أو شي مثل ذ- هذا، انك تطفي الحريق، أو تساعد الناس يعني، وتنقذ حياة ناس كثيرة، أما النار، م <hesitation> ما راح تستخدمها كثير في شي انه يفيد، بقية الناس يعني، أو يفيدك انت كشخصياً، يعني كدا ولا واحدة فيهم أصلاً بتفيدك شخصياً، بس ال- الماء أفظل.